Men qo'shiq aytishni o'rganishni afzal ko'raman, chunki bu o'z his-tuyg'ularimni ifoda etishning ajoyib usuli. Qo'shiq aytish hayajonlantiruvchi va ijodiy tajribani taqdim etadi, bu esa boshqa odamlar bilan ulashishga yordam beradi.